chemise passer nu ɓɛ a benɛ hewo oma dɛ nin chemise mi siyanwa um a o passe han buware oyi passer han buware o wa'ahan ni kɔli mamu berara-so ŋian mabɛnɛ a oni pa'a nin to mu vo